Nini natite mabinamu kumi na nane, vatatu mjomba, vatatu mamdogo, vatatu shangazi, vatatu bamdogo, vatatu bamkubwa, vatatu mamkubwa. Kwamweri filume novo da maratatu au kwa wiki filume novo <hesitation> nojiyo konlumine novo niijambo loshukuru mulungu.